Nni la me cucina iu haju: piatti funni, piatti chiani e piatti nichi. Nni li piatti funni ci mittemu li minestri e puru la pasta. Nni li piatti chiani ci manciamu lu secunnu (carni o pisci). Nni li piatti nichi ci mittemu lu gelatu, la frocia, li pezzi di turta e li duci in generali.